ʻAʻole wau maopopo i ke ʻano o nā naiʻa akā nō naʻe hiki iaʻu ke ʻike i nā naiʻa e ʻau kai ʻana i waho o kuʻu hale. I koʻu noʻonoʻo, he mau holoholo <hesitation> holona akamai loa nā naiʻa a he mau holoholona hauʻoli nō.